Fandu, bof to go champi, <hesitation> manga on, domari kosde, je betalata dum dodilla, domari bogul, juttu dum, kamjum on, fo data champi amai, dagales, wata dum, dar fandu champi amai, bedonaftira be fandu bof to go champi on, to balin yurwe masin, beidi <hesitation> babalaba, sebe wadda fandu may, bedarna gam bofta champi amai, fandu may, domari nafu masin, gam hoi ninan himbe, bone turugo vuwa be burdi, fandu may, dolap bina babal masin, der wakati set da, na se to go to voni wakati mako, turi lo vuwa be